Kwa kwele uli irunda handu namndule alafu kundi uu- uko- ukolie kindacho vai kundi utameli mai kaa kwa kudomaria hukose kutwe weshirima maikwaya ndocho kundifo lakini kwa kolya umeilima kama ni mndu mlemilemi au ndu hatete <hesitation> nani yakwa vandu ataeshilima mai- sa- yeisa kuliya hemwa wamndusha wakwe utameli mai ka hoo ukakudomaria kese kutwe weshirima maikolecho kundifo.